Voolik um sääne pehmegene toro esiqhindäst. Ja taa um pikk ja peenükene. Ja timmä piteh saa sis vett edesi pumbadaq vai edesi valgus sis vesi voolikut piteh. Tä um nigu pikk toro põhimõttõlidsõlt.